Oji fusti tranquilla tutta la jurnata, chi ti vivisti camumidda? Ogni vota ca vegnu a la to casa tu fai pi centu, e to matri jetta vuci e ti dici di stari saggia. Mi ricordu quannu avevi tri anni ca sempri vulevi stari nni li vrazza di to matri ma ora, ca hai cincu anni, va' currennu casa casa e nun ti fermi mai. Oji facisti la brava e perciò t'accattu un gelateddu di chiddi ca ti piàcinu a tia.